دوه زره څلرویشت کال هم یو ښه کال وو. دا کال کې ما و کولای سوای پسله څو کلونو خپل مور او پلار ووینم. په دې کال کې زه بیرته افغانستان ته په رخصتي ولاړم او هلته مي د خپل فامیل ټول غړي، دوستان او انډیوالان ولیدل. زه د دوه زره څلرویشت کال څخه کوم خاص شکایت نه لرم بلکی یو ډېر ښه او خوندور کال و چې تیر سو په خیر.